अगर कोई आदमी भोजन पकावे ला सीखे चाहे चाहे चे। तो उकरा पहले सुरुवात कोई कूसल वेक्ति के देखरेख में करे के चाहे चे। और हमार उपाय से कम पानी में भोजन के पकावे के चाहे चे, कम समय में पकावे के चाहे चे। और कम भोजन सुरुवात में बन मानंग, खुज़्या कूकिंग, इस्टीमिनग, इस्टिर फायिँग। फ्रायिंग आउ, माईकरो वेक्त जैसे तक्निके अपनाओ लेसके चे सबजिएंन के ढाक के रखल चाहे चे।